Ikúnya álinì ɛɖì nyòo, ikúnya álinì ɛɖi nyòo <hesitation> ówò nèɖeɖe àámi èle máaké ówó ba gblɔ̀ nɔ́ɔ̀nɔ. kíni ɖí amánìbo. bubutu àmánì nì mìnyè, ùfù, màaké ikpalí ukú nè nì izíne <hesitation> nì ègà àlã. <hesitation> amánìbo iku ma sú úni jɔ, ɛɖí ni kayi ù ɖi ni ò funùà bubutu ámànì ɔmi ɖò ka ò funùàà u no gúnu fɛ́fɛɛ ówo náka ɛɖi bèe kèà ówó bo, bo ɖoà ɔ̀wì èle ka ò ɖo kínìì, ikugbàa nyòo nélèe blù màaké bàa tu anà ówó bòo gu. úni sú i na gblɔ̀ kínì nɔ̀nɔ blù. kínì ka ò funùà, à nà mi so bìsìà ká ànà kláà yè ù nyaàmlɛ fáà nyì. Ka à so bɔ̀sì amánì màawu ka à so bɔ̀sì nɔ̀lɔ wuléè ɖèɖé ɔwɔ ɖàá kláà káà, ù nyaàmlɛ blù màaké à nà la màaké kayi ani kúnyà nàá booɖewɛ kàá à nà mi funù kinì à nà zá klaà yè <hesitation> ùfù nìɖinèè iku ma sú úni ká na jɔ̀mi ɖíni, <hesitation> ùfù ka à ɖo, u na bɔ ùŋò agaga ú si ɖí ni ùbéè si ɖi ni òɖo tíbíì, bɔ̀sìkplà a jɔ̀kɔà, ígbɔ ɔwɔ ŋè tíbí màawu, à nà bɔ̀ à nà bɔ̀ fáànyì. ú nà nyówɛ ɛɖì màaké, ú nà nyówɛ ɛ́ɖì màaké iku màaké ɔwɔ nyréwu ké banìi à nà mi bàni. úni sú ùfùù, úni jɔ̀ <hesitation> izíne.

izìne kàɖi òó so ɔfɛ́ waa úni ɔwɔ sàà ígbɔ ɔwɔ tu iziìnè ɖiigbo, ɔwɔ nyregùà li áyiti à nà mì gofi ànà nà íɖì blíí yá úni náka líí áyiti aɖu ɖèe be ígbɔ ɔwɔ gagla ɖèé, ɔwɔ tálɔ ìbì nyo blí, ɔwɔ yifá ɔwɔ tálɔ ìbì nyo tè wèé be kày, ú ne li ùŋò lɔ ká kɔ à nàáá zá nyamà ítɛ tòo kása à nàáa ŋèè. úni ɖí izí ne, ù ɖi iku maké no nyaàmlɛ ká. úni izí ne nyàaàmlɛ. kayi àá banìià nyo búwa nélèe nyo jàkáli búá tè ígbɔ ɔwɔ ɖèé ŋe, ùú jɔ. ù liánɔ̀lɔ ká kɔn, ù ɖíɖí ítɛ ànyàmà ká í ɖìnè màawu ká, yá úni ɖí kínì <hesitation> ɛ̀buɖò ká àlã, àlã únì únà lèe úni nyo u no, une yè úni ka ùú ye úni bàá yi sèesesi ígbɔ ɔwɛ yi sese. ígbɔ ɔwɔ yì sesesi, à nàáa fà kpàtìà ògo lèe, à nàáa fà kpàtà à nàá yi cɛ̀ɛ, à nà gunu ígbɔ, ɔwɔ tu ànà ínɛ̀, à nàáa tu yili seyì ú nà, wulu. úni à nà tu li áyiti ígbɔ ɔwɔ tu li áyiti igbɔ ɔwɔ li áyiti úni be wuléè zè à tú yili si à nàá zi gbúgbɔ̀ tu si ú nà wulu wulé úni à ná tú úlà úni à nàá yi ɖòo, ígbɔ ɔwɔ ɖo úni à nà fóà ígbɔké bo fo amánì ígbɔ ɔwɔ fo ɖɛ́ŋúú wuléè. úni à nà tú li áyiti ígbɔ ɔwɔ li áyiti úni li áyiti awu si, kɔ ù be tè à nà nyó búwo nélèe ígbɔ ɔwɔ nyo búwo nélèe tè à nàá yi ylili tè à nàá yi lùlù. ígbɔ ɔwɔ lùlù wulé, tè à nà só bubo nɔ̀lɔ tè yá úni ká néèyize kòtè nálɔ̀ɔ èé yizeà wulé ɛnɛ́ lɔ síã tè à nàá áŋka ŋe néèyize ká nà, úná banìi, ú ná nyàmà ítɛ kɔùŋòò. kínì à nà mu ùfù, à nà mu ùfù tòo le goò kása à nàáa yizee. à nàáa mu ùfù tòo, ása à nàáa yizee, úni u no nyaàmlɛmi ká, u no nyaàmlɛ. Níìŋeŋe ká ùú jɔ, <hesitation> iku, ù ɖi iku maké ɖi iku màa ówo náka be kè blɛ̀ɛ íku maké ówo náka bu bàni ɖèé ge. ù ɖi iku maké nàáa, ɖèe si ówò nìɖìkà blù màa ówó bo fo gu, màa ówó bo fo gu eyize ŋè ámi búá, ɔlú èle iku àámi búá lá, ɔlú èle ìku àámi búá màámi lɔ búá àá jɔ blù màa ówo náka bu ɖàá banìi ámi. ùú jɔ blù ɔlú èle iku màa ówó bòo gu eŋè ogu ɔyu kɔ íɖì.